Dagba amasa <hesitation> dagda rugara amaka karakbai dari jigab cina dagdau kadumu kan kayi kanka mase kwargun kadumu kan ka mase dikbewana kancu to amman dari jigab koci na dagdo yeke hankalci kullum da dladla hankankalci kullum vigi bai jigab gun dagdau dakwarne gada gumo akshi na dagdau sote akshina dagdau amman hankalshi ari gayi bai dan jigab kuma acina dagdo bai amman kuma dig riwana kajew Hankalci da dladla bai hankalci dasena kadumuna kadlam dik be wana kan cu dikda cina dagda baiye in daji munduwaci nen dalawanna munduwau nam base klaffiya tamke wara dari jigab cina dagdo gun daji munduwacun kaƙe nabai gada gumo l'munduwacu kabar bai ciƙe ka ta itikaci kata l'kunaci bai kadawu bai hankalci kume kullum da dladla nen wara kuma acina dagdo bai sote ka lawan gɘri adawau kuma ata sote acidai dazgadu acii na atubai amman se alheri k1su ku to dari jigab gadaci kan ka dlam naci na dagda wara kadlam walwala na atu bai l'mamuci l'ci adaci l'amatuci l'yaganancin l'lawaro ha gwanaci na a tu ben gun digkadu acisu wara aci wara aci na dagda benyeke take gɘri dan dabe be wara aci a baru shiyasa lnkekacin kabe aci na dagda hankal gɘri da dladla bai hankal gɘri da sena na mamu gɘri abar time l'mamu gɘri abar luktu l'nen tawakɘ deri gɘrin mamu gɘri ammatu gɘri yaganancin gɘri sukuma aci wara acina dagda tuku dari jigabwun ko mamu gɘri batabai den dayi dan dan base na akshi naaci dan da gemi bewara awakata kabe l'kunu mamu gɘri ammatugu aci na luktakshi bai hankal gɘri gun da sena bai belle aci dan da gɘri bewara awakata l'munduwau kɘrrin gɘri pudik nenanii bai jigab wun a dlame tera zega bewara awakata bai amman acu wara aci na dagdatkubai kullum aci a munduwa kate dari wana gɘrin l'n akshi awano ke adimu danda da jayi wakaten tam daban jigab da jayi wun har daram dikshi daram dici dikbe wara awakata to iyu l'lawanganai jigab gadacina dagela wara har kabe time lukci gɘmamuci yaganaucin na ammaci gara cina atubai gara cina atudai rab wara arupteci bewara dik ka dlamau. <noise>